Laha gn'agnahy zao ny fomba fandrahoako- fampitomboagny <hesitation> siro sy otrik'aigna agnantin'ny <hesitation> hany andrahoy da aloa- arosakignao ohatra ny voatabia aloha endasy, da magnaraky an'igny amin'izay koa ny laoka andrahoy amignazy de zay amin'izey vao asia tongolo, da e faragny zay vao asia tongolo gasy na gny <hesitation> sakamalao s'hagny elabe, fa raha vao hagny elabe izy da lasa mivadika avao koa i sirogny, fa raha ny selasela avao koa izy da lasa ohatry hoe maimbomanta toa- ame tongolo loatry izy, fa hagnignao sy ela loatry izy agnatin'igny ao da sady hegognao masaky izy gn'hegnognao magnitra, moa sy lasa avao koa e siro- e fofony, fa raha ohatry ka hoe tonga de amy voalohagny enao mahandro laoka da tonga da asignao tongolo gasy da tonga de andrahoignao miaro ragno izy, da sy regnao ny sirogny.